<noise> boo ko jëndee andi ko, mën ngay wat sa kawar gi ba mu set wecc <noise> mbaa nga jël seet nga daggee ko sa we, <noise> boo ko jëlee sa kawar nga wat ko ba mu set, nga jël kawar ga nga wut foo ko denc. <noise> Nga jël beneen lañset nga daggee ko sa we yi, sa we bi yow soo ko dindee danga koy gas nga suul ko loolu mooy njëriñam. Sa piis <noise> te gisoo paaka mën nga koo daggee lañset <noise> te du su su jàdd du def dara moo gën a gaaw moo te moo gën a ñaw <noise> waa. <noise>